<noise> א ערשטע הילף קיט ווערט גענוצט צו קענען אויב עפעס געשעהנט צ- ביז איינער קומט אן <noise> וואס ס'קען באמת העלפן, צו קענען <hesitation> אפשטעלן אדער בלוט אדער צובינדען עפעס וואס ווערט צושטאכן אדער- צו קענען ביז א הצלה אדער א פייערלעשער קומט אן צו קענען העלפן זאל מען קענען אליין עפעס טוהן.